Lo llichit na loi ka mietukan la nola kamie kula yuolasmita kan xnadika palota lotarbien loi ru rudialas nadika ben niaka lan lania lota na nie la xgonbol tanto karamb do karan ku nila diorax tan llita ka nichan nie dun tukalastie chitan karxi nadika una basquet bol basquet bol loi latan xkwan loi rekan to ente ne to partido niakwa ka le toxub tita kan xna' diika' futbol lei no no tu titan kanela kara noxa rir karan dixan rixan ronasaren ia lo den ka lo llichicha na gono ka lollichi kano denkan tu llichi chotakan partido ma dinax di kala ta pues rakan divertido arnia kwa